komiði sæl og verið velkomin í þetta er hún Anna Dagmar og hún ætlar að flytja fréttirnar á táknmáli í dag er dagur íslenska táknmálsins í tilefni þess fjöllum við um íslenskt táknmál fræðumst um kynnum okkur táknmál á Balí og segjum frá átaki til að fá fleiri karla til starfa á leikskólum fólk um allan heim talar táknmál og það eru til mörg ólík táknmál það eru mál þeirra sem heyra ekki eða heyra illa og geta því ekki átt samskipti með hljóðum táknmál er móðurmál heyrnarlausra eða þeirra sem eru

krakkar læra það alveg eins og krakkar sem heyra læra önnur tungumál það er myndað með hreyfingum handa höfuðs og líkama með svipbrigðum munn og augnhreyfingum það er manninum eðlilegt að eiga samskipti tjá hugsanir sínar reynslu og væntingar það er hægt að grínast tjá tilfinningar og tala um hvað sem er á táknmáli málið þróast og breytist á milli kynslóða framvegis táknmál er ekki alþjóðlegt heldur sérstakt fyrir hvert land í sumum löndum er jafnvel mállýskumunur á táknmáli milli landsvæða íslenska táknmálið er eina hefðbundna hér á landi og er fyrsta mál um tvö hundruð Íslendinga enn fleiri nýta sér íslenskt táknmál í daglegu lífi og starfi hægt er að læra táknmál á síðunni punktur is en þar má finna yfir tíu þúsund íslensk tákn ásamt öðrum fróðleik um táknmál á krakkaruv punktur is má líka finna alls kyns fræðandi og skemmtilegt efni á táknmáli

hafa verið fastur dagskrárliður í sjónvarpinu í mörg ár Sigurlín Margrét Sigurðardóttir er ein þeirra sem flytur fréttir á táknmáli og hún kom til okkar og sagði okkur nánar frá þeim

á Íslandi hófust hérna á RÚV í nóvember nítján hundruð og áttatíu sem þýðir að

næsta ári eru fjörutíu ár síðan

það er aðeins forsaga að því máli foreldrafélag heyrnarlausra barna og Félag heyrnarlausra börðust fyrir því að heyrandi og heyrnarlausir hefðu jafnan aðgang að fréttum og RÚV var þessi almenni

sendi út fréttir oft á dag alla daga og heyrnarlausir gátu náttúrulega ekki heyrt þær einnig voru sendar út sjónvarpsfréttir sem heyrnarlausir gátu ekki nýtt sér þannig að ákveðið var að byrja og það var árið nítján hundruð og áttatíu í nóvembermánuði í þorpi á eyjunni Balí í Indónesíu tala næstum allir íbúar táknmál en þar er stór hluti íbúanna

átta af hverjum tíu íbúum þorpsins

þar fæðast fimmtán sinnum fleiri heyrnarskertir en að meðaltali í heiminum fjörutíu og fjórir íbúar af tæplega þrjú þúsund eru heyrnarskertir lengi trúðu eyjarskeggjar að þar hvíldi bölvun sem gerði svona marga heyrnarlausa og margir segja enn þá sögur af því í þorpinu þróaði fólk sitt eigið táknmál sem kallast Kata

allir krakkar byrja að læra það í leikskóla þar sem hver kennslustund er

af öllum leikskólakennurum landsins eru aðeins tvö prósent karlmenn leikskólakennari á Dalvík segir að fólki finnist oft skrýtið að karlar vinni á leikskóla og segist vilja breyta því dagur leikskólans var síðasta miðvikudag sérstakt átak hefur verið sett af stað til þess að reyna að fjölga karlkyns leikskólakennurum stjórnendur átaksins kalla sig

á svolítið öðruvísi hátt og mjög margir fylgjast með þeim á samfélagsmiðlum tölum um þetta bara jákvætt og höfum bara gaman af þessu það er ógeðslega gaman að kenna í leikskóla sýnum bara hvað þetta